بحب ان انا اتكلم تليفون اكتر من فكرة الرسالة <hesitation> لان فكرة التواصل واللي قدامك ، اولا الموضوع اسرع بكتير وبعدين بتعرف ان انت تعمل مكالمة و ان انت تقول كلام كتيرو بيبقى فيها <hesitation> تعبير اكتر ، طبعا افضل بكتير من فكرة الرسالة يعني